Zéro, zato, roanjato, telozato, efazato, dimanzato, eninzato, fitozato, valozato, sivanzato, da arivo, zay izy la magnisa ame zato zato aminay agny.